Wéno̱, mbáá xu̱wáánꞌ tsú, xu̱kúꞌ tsú <hesitation> gíꞌdoo rí gagi rá mí, nakujma má numuu rí ríndo̱o rí nadxuu̱ ikhaa̱ rá po ríndo̱o ndaꞌyoo̱ ña̱ꞌjanye es komo xú rí mbáá xu̱wáánꞌ, ndaꞌyoo̱ ña̱janye, nadxuu̱ e̱ꞌkha̱a̱le rúꞌ. <hesitation> na̱ꞌkha̱núu̱le, nanújŋuii̱, naꞌnu̱jma mini̱ꞌ níjñúú, nakhúú, jngáa̱ ríꞌkhui̱ ndayáraꞌjaa̱ mangaa, naki̱xi̱i̱ xu̱wáánꞌ tsúꞌkhui̱, ngáa̱ a̱ꞌkhui̱ eꞌthá rí nda̱yo̱o̱ ikhúún rí nadxuu xu̱kúꞌ skui̱, nakujmaa̱ rí nadxuu̱ rá mí.